Wodi wodi noda, wodi ngabbu ko? wodi bo <noise> yimbe nder ndi wo- wodi bo yimbe e nder ndiyam, wodi bo kutiji ndiyam, fu dun don nder ndiyam.